मे असल्दे जिन्स् पीनु फर्प हल्फ् पएनु बे। हल्फ् पएनु एतु कने भल् लगे गरम् कलि कोम्फोर्तब्ले होइ जने थलक् मर्ग्वत् गैसु। उससु बुरे उसलद् हल्फ् पएनु कोम्फोर्तब्ले लगे करुन् हल्फ् पएनु पीनुले गरम् तु अथ लगिब। अथ न लगे करुन् थलर् पीनु पीनु थकिम् न थकिल बतत धुनिअ भुरित् लगिब। अरो फित्तिन्ग् होब जिते थलक् गरम देनु जिन्स् पीनु मे पुर तोतल् दो खमरि। गो करुन् गरम् तु बहुते विसि होइ हल्फ् पएनु पीनु पीनु।